tiku sáa ha ra ña ´sika ri nantukuri tye´e sikari nantukuri ra ika kuu´nu kisíari sa´ri ña kuu ña tyóo ri tava ta´vi sée ri kaaki ri ra ta´vi sée ri ika ra nta´a tiikú nta´a so´o ve´e nta´a ntakumii nami siniri ñá kú kakulu sée ri ñaka hua kísia savi kísia ra ña tava ntatyi sée ri ra nanutuku ri in nu sa´vi in va´a in nùù sa´ri tyóo ri ntitu ñali sitiuri ha ra ñaa ña´ku tye´e itu´n ha tye´e yuku ha ntaku tye´e kuatyi tye´e só satuturi ra te´e yu´u ri te´e yu´ri satuturi ntee mi ri hua kuu tye´e va´a li taku tee ña ni ítyi ka taku ra ñaka satuturi ra kua´ri sia ra sa´ra sá miri si te´e yu´u sa´ri tya´ri tya´ri kua´ri ra nta kuntee ri ña kua tyóo ri ra ika ra ñaa-m kísiari siákiri kisíari ra sa´ra ña tani ta´vi sée ri ni ta´vi nii ra tanmi sini ri ní kuu sá sée ri ntayiri ra ni kee´ri kua´ri isakinto ri tyóo ri ra ta´na kisíaa tuku ri kakiri ra inka kuua´ra sá kautukuri nii sunumi ni sintiari ha nantiko ri tyi inka tuka inka ka tuku ka tyi taku sáa ha ra isuu iva nu intori tyi tyo ta tyika kua´ri kusika ri tiun sa kua´ri ra sii sii ri Kuri ntoora ñaka hua sa´ri ha ñaa-m taku sáa ka ra ñaña hua sa´ri sa´ri ñá ñaku tyóo ri ka